ډیری حیوانات کولی شي په اوبو باندې ګرځي، په شمول د اوبو سټریډرز، باسیلیسک لیزارډز، او ځینې ګریبز. دا مخلوقات دا کار د اوبو د سطحې فشار او د دوی د پښو او بدنونو سره د مختلفو تطابق په کارولو سره ترلاسه کوي